أحس أكبر مشكلة هو عدم التفاهم، عدم الأمان، وعدم الشجاعة، عدم التفاهم يجعلنا ما نتقبل الآراء الأخرى، عدم التفاهم قلت هذا، عدم الأمان طبعا يعني هذي كارثة ما أحتاج أحكي عليها، عدم الشجاعة هو اللي يخلينا نستمر بعدم الأمان.